مكونات الكمبيوتر تشمل لنا المعالج عقل الكمبيوتر ويعالج البيانات، وعندنا الذاكرة العشوائية رام تخزن المعلومات مؤقتا، كمان في القرص الصلب اللي يخزن الملفات والبرامج، ومن المكونات المهمة كارت الشاشة يعرض الصور والفيديوهات، واللوحة الأم تربط كل المكونات مع بعظها وتخليها تشتغل سوا ها المكونات كلها تعمل مع بعض عشان الكمبيوتر يشتغل بشكل صحيح.